ìgbè màa eme ni enyréwu ikúnya anà ínɛ ka à nàáa fè fò gu ikúnya lóó, è fè ɔfɛ fáà ùyà lèe àni kòŋ kòŋ bu ɖò màa à nàáa fè ùyà fò gu ikúnyà. <hesitation> ùyàìyì wèe mla kɔɔ̀m fe úyà kɔm zé nyrèéwu ikùnya anà ínɛ kɔ bégù. <hesitation> yá ù ɖàá banìi ìzialã ukázà lèe ɖíálɔ̀ɔ. Níìlɔ ɖí ni <hesitation> ùyàzà ìzri gbo be fè. Káèè ú ná taà, ka ù ɖi ni ikúnya lɔ tàa ìnɛ lèe màa ìyìze fè màa bàá fe ùyà lèeè, ù mla kɔ, kɔm zé nyrèéwu anà úni sú <hesitation> ùyà lɔ nì ìyì ìyì àfɛ̀ káèè ine fè fe nyréwu ikúnyà i no fo gu ikúnyà, ine fe, bàáa fò wu uli bàáa fò gu àyíta bà wú uli bàáa gu amánì bàáa gu ikúnyà iku wèe nùlu màaké mla kɔ <hesitation> kɔ bú ŋè. úni sú ú náɖi ìzìalã ukázà lèe ɛɖí kòkòkò, kele búá une gbì ìyì nyo nélèe. kele búá ú nà zó nɔlɔ ú nà nó blù elí úni sú kíni ɖí ikle, ikúnya lɔ nènyréwu anà ínɛ. èli ówò nìnonò ínɛ súù ówò, òó fe mò onì ìŋò wú ìŋòli màaké bu ɖèé ŋe iku ízilɛ ɖíigbo màawu èle úni súù, una wanìà ni gbèele búáá à nàáa fè fò gu ikunya lɔ. ú nàá bani <hesitation> àkpé ínìwà bànba kása bàa bà ŋè ikùnya lɔ. Kayi bùú fe ùyà ìzì ɖìigbo ù ɖàá banìi àkpé íniwà. Kele búá u no zo nɔ̀lɔ ú náa bàni àkpé íìntã blɛ̀ɛ íniàlã fàà, gàké ùtà miɖì ányi blù àkplé íniwàà. Sù àkplé ínìwà náka náka ɖi iku màa ówò be fe ni gu ikúnyà a nà ínɛ̀. Úni ɔmi ni u na blù elí, u na blù u ne fè àkpé íniàlã ɖèé fe àkpéíìntɔ káfàá úni kayi ìyì jɔ̀à nyòo u na blù ɖɛ̀ɛ̀ fò dò àkpé inigo gbinè ówo be ni yize iku. Kíni ɖí ikúnyà màa be fe nyréwu ùyà lèe a nà ɛziye ɖíbo.